غسل الأسنان مهم للحفاظ على صحة الفم: بالبداية تحتاج فرشة و معجون بلل الفرشة بالماء وضع كمية صغيرة من المعجون بعدين إبدأ فى غسل الأسنان بحركات دائرية لمدة دجيجتين حاول توصل لكل مكان فى فمك ما فى ذلك اللسان ولا تنسي تنظيف الـ- بين الأسنان بإستخدام خيط الأسنان إذا كان ممكن